كانت القطة تحب <hesitation> الاستكشاف، وعينها لامعة بكل شي جديد. يوماً ما، وهي تلعب في حديقة المنزل، اكتشفت القلادة اللامعة بين الأعشاب. لما وضعتها حول رقبتها، بدأت الأشياء الغريبة تحدث. فجأة، قدرت تتكلم مع البشر وتفهمهم، اتحمست جداً، وقررت تستخدم قدرتها الجديدة، عشان تساعد أصحابها. صارت تخبرهم بكل شي مفقود، حتى الحاجات اللي كانوا ينسونها.